<hesitation> طبعا الرجوع <hesitation> للزمن جريب خمسين سنة هذي شي <hesitation> جدا جديم <hesitation> وراح نبحث فيه على كيفية تحسين المستجبل باستخدام التجارب الماظية؟ والاستفادة من التفسيرات إللي جد- <hesitation> وتجارب الناس إللي جدامنا، أكيد نحاولوا إنه نساعد المجتمع بتطوير هذه الأفكار وابتكارات التكنولوجيا لزيادة الوعي والإزدهار أكتر، <hesitation> حتى نتعلم من استراتيجياتهم.